Benaa tagune tea nubumbu. naa na nahu nom. naa repaa hake. tatagi a inu. garuhu amaa taba to paa ann niu nam. na repa nao tea vasibu. Maa meha vuri naa pa hio vahaa. vahutate mea maa moon. ge a tavaan to nomaa rori inu tenam. na repa vakokona tea paku a maa kiu tena. Bero vuri. naa na nao nom tea ubi. ge paku a maa va vaan. Murinae. naa epa nahu tea roava. kieiaa bo tetee tenaa. pa garuhu ama ravarava teori. naa pa nao mohina. Bena suguna vahaa maa mohina. naa re pa Tatagi bana amaa taba topa tarau. naa to sa totobin naana. Maa meha'taem'na repa hio mea maa moon pa vahutate. Eve he teo bero vuri naa na <hesitation> na teitei koa nom. na pa kikira nom e iaa tena. Be bon bata maana. tea tauravi naa pa nahu. kana kie iaa tenaa bona ruene mene vasibu ba <hesitation> bara e tamana. nam pa nahu vakavara. nam na hio nom nam pa naha. vahutate mea maa meha tavaan va vaan to noma rori tea tara bene iaa bo tetee murinae nam pa goroho. nam pa tagune teo meho bonnam pa taneo habana tatagi a inu. nahu. garuhu a ravarava. nam pa nao bana tea paku amaa kiu tenam. Eve he tea maa meha bon. nam na nao nom tea araa Naa re pa ma nahu. ge araa na pa sibona. Amaa taba ann bona kou to vurahe nom nam amaa vaorete bona mene ann vaha tea tauravi. Teo tea <hesitation> maa peha vurikou nam na nao nom tea paku ama kiu tea haihai bona maa'youth'. kiu mohina ge. a kiu tea kakao. Maa meha'taem'nam pa, <hesitation> tea maa tauravi nam pa nao tea toho.